Ñy fomba fampiasà ñy fitateram-bahoaky aminy ñy tanà vaovao añy, manahaky ñy, bajajy, ñy lamasiny, ñy bus: -Natao hivezevezeany ñy ñ'olo mandeha aminy tanà eo ao, ndra handeha an-tsena i, ndra misy toera handehanan'izay, zay ñasany ñy fitateram-bahoaky, natao hitatsiky vahoaky aminy ñy fotoa ilà.